رگڑ سۭتۍ پٲدٕ گژھن واجیٚنۍ گرمی ییٚلہ میچ لگان چھِ تیٚلہ چھ وۄزُل فاسفورس کس أکس منٹہٕ مقدارس سفید فاسفورسس منٛز تبدیل گژھان، یُس ہوہس منٛز بے ساختہ جلان چھ۔